Ay dollil bedril ju fiyosinanga, bedril gon kutil, wala akhira fiyinanga dollimun, irun akhira fiyokan akhira kutiname. Uu irkuna bedril fiyoja bedril kutilu, fejir bedril kuta jelle unga shogolu, inin karamido bedril fiyinanga dolliru.